Lafa alohan'ny hanao fanetseham-bata da maro ny fomba azo atao hanafana-tena, ohatsy fotsiny zao ny milomay izany hoe miazakazaky zany, da misy koa ny manao dihy satria ny dihy koa da anisan'ny tena manome hafana, da misy koa ny olo manao fanatajaha-tena tsotsotra satria iny koa da fa mitondra hafana